I atri ghe comensan à contâ tutto o dramma che se vive quande se sta insemme con unna dònna in davei, fisso, pe ciù de un pâ de meixi. Comensan à fâ de teorie in sce quande se comensa à consciderâ che ti stæ con uña; fan pe sarvâlo.